Jadi iyya sikeluarga <hesitation> mappake kaq bahasa essosso <hesitation> na ya- yanaritu <hesitation> el- eppa kaq tau jadi mabbahasa ogi. Jadi ya ambbokku mabbahasa ogi indokku mabbahasa ogi anrikku mabbahasa ogi iyya tafi- mabbahasa ogi. Jadi ri- lalenna keluargaku mabbahasa ogi maneng <hesitation> keseharianna ataun essosso na. Na jadi <hesitation> eppa kaq tau mabbahasa ogi maneng apaq iyya monro ri ogie, ha jadi makkuniro bahasa essossoku sibawa keluargaku.